Ny tena sakafo malaza a Soeda agny e da izao antsoandreo hoe gravlaksa izao. Io zany da tsy ino fa fia. Fia <hesitation> laha adika amin'ny teny vazaha ie saumon. Da i saumon io no totoa agnatin'ny sira, siramamy, ary aneta izao agny.